E yen cumcuyjʉ pues teji nete ellap mʉchi tʉgay ca unetʉgay mʉdʉyshucpa ca jalʉŋ tʉgay mʉdʉyshucpa mansebu tʉg mʉdʉyshucpa e hasta ca wʉti gente tʉgay mʉsʉyshucpa e ca mʉchi ca une tʉgay hʉy mʉdʉsucpapʉ canica mʉchi ee taplu mʉchi, trompo mʉchi, baleru mʉchi, papalote mʉchi, trapichi mʉchi, todo capʉ mʉchi tʉgay tʉwan ca tʉwan uñeʉg tiempu tʉwan mʉdʉjwʉ capʉ mʉchi tʉgay yeg nete ella ca jlʉn tʉgay hʉy isucpa capʉ mʉchi tʉgay teji hʉy hʉy tiempu timʉdʉ y tiʉ tiempu hʉy mʉdʉsucʉ entʉ wa tantu como ca pecam jate tʉwan unetʉg hʉy mʉdʉ pero mʉdʉyshucpa nete ca canica mʉchi, ca trompo mʉchi, baleru mʉchi, cap jalʉŋ tʉgay hʉy mʉchi Y ca mama tʉga mʉchi cap este hʉy mʉchijʉ cʉshi jʉjchʉcsucpa une hʉy cuidachʉcsucpa cay cuy wʉse muñeca cay cuy wʉse traste tʉgay hʉy mʉdʉsucpa ca yʉmaytʉgais entre apʉtʉgay petsucpa cay way entre capʉtʉgay este hʉy mechsucpa tiʉ tiʉ forma mʉdʉyshucpa pero teji separacion entre ca jate tʉgay y ca une ca yʉmʉ une tʉgay wat siempre juntu cap ca cuidadu hʉy aŋitsucʉ desde ca pecam jate hasta yei y yeg tantitu te como ya te tecnologia minaam hʉy mʉdusucpa net te celular y te celularjʉ minpa mʉchi tʉgay y te celularjʉ minpa mʉchitʉgay hʉy tzʉcpa de que ca peca mʉchi tʉgay catʉwan une tʉgay hʉy mʉdʉsuccʉpʉ yeg como quey ʉgjʉŋʉyshucpa Pero cap ca mʉchi tʉgay hʉy mʉdʉsucʉ y teji masde mʉchi tʉgay que capʉ tʉgay hʉy hʉy mechsucʉ hʉy tzʉcsucʉ y todo ca mʉchi tʉgay ellag ney capʉ tʉgay hʉy tzʉcpa como ca taplu, como ca trompo, como ca valeru tʉgay ney capʉ tʉgay shi ya pʉnza azucaam ney capʉ tʉgay hʉy mnechsucʉnajpa ca cuy ney capʉ tʉgay hʉy <hesitation> pʉsucʉpa cay cay alambre hʉy mechsucpa cay cay hilu y ca'sa mʉdʉyshucʉ ca ca t+iuwan une tʉgay y ya por yei nete ella tʉgay todavia hʉy aŋitsucpa cap ca mʉchi tʉgay